Bush cow is one of ley biggest animal la I see way back in our in our home town before you enter in ley town you have to cross a dessert ley town behind ley forest so before you enter ley town you have to cross wide dessert field wide field la lay on la field la ley place ley cow neh can come ley come eat ley grass so it was that time my first time going to my mother place in ley town la I talking about when ley was carrying me the we was walking going and then my sister knack me say see see ley bush cow down the I start getting scary I say but la bush cow the but then we need to make it move from here ho she say yes la bush cow ho yeah was my time seeing bush cow living bush cow a very big one of ley big animal la I set eye on.